<hesitation> mulaman amoi aupuproi tauam pia sinoli tati salaam tapi siam, itaharus tiniti auharuma osiauwoi itaisisam maauhali auehiam maasemahuoisiam au ali auholisiam maasaem tilotu salawaiam ami musti asaite aratile amiasan niarati alun nipupurina loasaime a a luin asa aluin sobaru asain moilotu salawai, <hesitation> lotu salawai iamleti lotu salawaiam ikitar minggu ulun ami auhutulupia hutumai usisumailua maluen <hesitation> autulupia mai osimailuman lenso baru amianbali amoto <hesitation> baliteamoto aleti sikitar potunhukaesa nima baru amialuin lotumai, amialoin lutumai am umatati piamaina emte mata haluli itu itu pia kiitem alu hus husa <hesitation> kalo piakitem malusia hoimala hauoi baru amihaeini tam kepin <hesitation> tapi kalo tahan maka hulan sali pimi koine ani aulang kasain nihaleu lutusalawai haleu haleti haleu. Jadi mulaman siam ianihula ami kuati nikekuatan loi mulaman siam nitahan nitatiarisoluam ita kalo ialin ipupurinaam tutuna manimi baru rasa tia risolun, <hesitation> kalu duriannam durianam itamusti jaga durianam hisihulareyale lutuulareiso baru ininuta ininute nijaga durian, jagadurian amsou harus ihuela durianam uwelanamle baru ikalo kalomtau dodoli jadi kalon tau dodoliam baru ihula doodle asai doodle aulea tutui dapati dodolam tutu doodle asaiam huoliutu nima nima hule lomi ruirui auleamhutu hualiusati sati <hesitation> dodolisiam hai baru malusia lahuoi, baru ihaeniri <hesitation> siam kaloitehareni koa itarualiloto tau iyaliyali keluarga usupan lau ambonte lohu jawatetemusti ihuatuosia tutau dodol leem. <noise>